أكون طائر ليوم واحد أختار أن أكون صقر <hesitation> لأنه طائر قوي وسريع وأقدر أسير عاليا في السماء وأشوف المناظر من فوق <hesitation> كمان النسور معروفة بدقتها في الصيد وعيشتي كطائر تكون مليانة مغامرات أحب فكرة الحرية والطيران لمسافات بعيدة كتير، أحب كل هذه الأشياء.